Hitaande deemil wen turuwa, tawi mi hiɓɓini masteer am jaati. Nden woni jon kaa caggal muuɗun so neɗɗo fuɗɗi golle. Kaa saa ƴeewii jannde ana weli. So ngoonga Alla, wakkati nde neɗɗo janngannoo ndee, a waamano wiide walaa fu ko welta ɗun ko yottii jannde.